פי וסט אלנהאר בדה לועבה דיאל ואחד טפל כתהדר, קאלת לו בסוט ח’פיף אני עשת מע בזאף דיאל זארארי ושפת אלדחק ואלבכא. אלולד תצד’ם שו’יה ולکن בقا סאקט, כיתסתן. קול נהאר פי אלעשיה כאן כיג’לס מעאها וכיח’ליha תיהדר בחאל לולת סחבתו מלי כתפאהם מזיאן.